wonisun gagaramuu daab yote ishian kurum dumieten won hamtun bare sun hinjirtu yote ishian woni ishian testi ishian akum toko dumii tofauti gudionen hinkabdu amo tuunint ir chole ta fine solti sun, ishin sunii kulkuloa won biriinine hinkabdu